﻿Ensi kurya emere ibiri oburamu bwangye bwoona noriire akahunga n'ebihimba habwokuba akahunga n'ebihimba turereeberaho nkeitwe ababiire bari kushoma obwiire bureingwa turiire akahunga kuruga mubwiire tukyaari bato nahati hamyaaka eyi twahikaho turarya akahunga n'ebihimba, so ndareeba omuntu yakwaata akarya akahunga kuruga nka hatiya, arabaasa kukarya paka kuhisa mubwiire bwomumeisho, karayamba omubiri, <hesitation> oragira amaani ogomoke obaase kwetantara kukwatibwa omubwiire bwamaani makye makye kandi osigare ogumire ori omukiga ahamire, otiine omuntu wokukutenza tenza, waaba oyemeriire oraba ohamire, oraba ohamire habutaka oraba otiine muntu arabaasa kukuzaaniraho